Manzana retako opavi oyoaviavi erei oime pukuva oimevi kurai yapuava jare oimevi ambueyeranga guava ereiko kuareta oyeapo oyapo reta tembiupevi oitireta jegatuvi ipise ambueye rangagua